Raha ôhatra hoe ikarakara sakafo aminà akora dimy de ôhatra hoe: <hesitation> henandambo sy ravimangazo de <hesitation> a- de zavatra ilaiko ampiako tongolo gasy izy sy saka- sakarivo, sira, menaka, tongolo be de vita.